Radokuu um esiki vahtsõaastakuust külmemb hariligult ja ku tuu joba läbi saa ütskõrd, no sis um joba niguq talvõsüä lahki niiüteldäq. Sis nakkas joba keväjä poolõ taa aig viirdümä.